A yua chii kuni a kuniíí nayiu nu va’a ioo, va’a iniíí jenaiíí xii nteva’a kontaii jenaii xii, este yua kuu ja kuniri ntasa, ntasa <hesitation> ntasa kasuku nayiu yua ve’eíí jenaíí nu va’a iniíí jenaiíí xii nteva’a kantaiíí jena’aiíí, nu kuu kunchari jiíí xii maa kuu kunchari jiíí yua kuniri nayiu jenaiíí e nu ni jiniri suu nayiu kuu ki’i jiíí ku te ki’iri jii te tanta’ari jii te nu tu, te tuu.